चींटियाँ अपनी आबादी का निर्माण और व्यवस्था एकदम अनुशासित ढंग मा करदी। चींटियाँ सामाजिक कीड़े हुदा, अर इनकी समाज बटी व्यवस्था बणी रौंदी। येंकि समाज मा अलग-अलग काम करण वाली चींटियाँ होंदी, जन कि रानी चींटी, सैनिक चींटी, कामगार चींटी अर बच्चा सम्भालण वाली चींटी। चींटियाँ आपस मा गंध (फेरोमोन) का इस्तेमाल करके संपर्क बनौंदी।